हमर कति फ़िल्टर तो नही आएल। लेकिन फ़िल्टर म दु चार ठे अलग अलग फ़िल्टर लगे रहेल। अउ कचरा साफ करे वाला मशीन लगे रहेल। जेहर पानी ल साफ करथे। कुछु फ़िल्टर तो पानी ल गरम कर देथे। कुछ ठंडा भी कर देथे।